Ny karazana voankazo fantatro an, akondro an voasary an, <hesitation> zavoka an, garana an, paiso an, paoma an, poara an, bibasy an, abriko. <hesitation> Voaloboka, mananasy, <hesitation> apongabe an-danitra. Dia kihoihy.